Ólafur Arnalds lýkur viðburðaríku ári með tónleikum í Hörpu þann átjánda desember næstkomandi á sviðinu verða þrjú píanó eitt hefðbundið og tvö

rúm þrjú ár eru síðan hann hélt tónleika af þessari stærðargráðu á Íslandi og mikið af nýju efni undir ef ég spila bara eina nótu þá fer hún svona af stað á píanóinu það bergmálar strax það sem þú ert að gera já þau svara bara með nótunni sem ég spilaði en þau eru að hoppa á milli

ef maður setur margar saman þá byrja þær að gera þessa ófyrirsjáanlegu ryþma í raun og veru skýtur maður svona

þegar maður ýtir á þetta hér þá skýtur maður þangað yfir en svo getur maður farið að leika sér með þessa takta eins og þá fer þetta allt í rugl og þetta er það sem þú gerir á tónleikum

já þar er ég í raun og veru

sem við erum með á sviðinu píanóið og á honum eru skynjarar og þegar ég spila inn hljóma á hann þá svara þau með þessum textum Ólafur tók sér tveggja og hálfs árs frí frá

þó fer fjarri að hann hafi setið aðgerðalaus á meðan en hann segir fríið ekki bara hafa verið kærkomið heldur nauðsynlegt mér fannst bara vera kominn tími á hugsaði aðeins minn gang svona

mig langaði ekki að fara og spila fleiri tónleika og gera það sama einhvern veginn langaði að finna nýja orku hjá sjálfum mér áður en ég færi aftur að spila tvö hundruð tónleika um heim gera eitthvað nýtt eitthvað sem

fyrir eitthvað sem ég brenn fyrir bara finna þann þráð aftur þess vegna fór ég í pásu það má í rauninni segja að þetta hafi komið frá smá slysi sem ég lenti í hryggnum og missti orkuna í hægri hendinni það kom nú til baka en í einhverri svona grínhugsun þá datt mér í hug svona

af því ég gat ekki spilað á

píanó lengur sjálfur bara tónlistin sjálf innblástur frá mínum ferðalögum með

er miklu meira stuð og svona og mig langaði að koma aðeins meira með það inn í tónlistina mína og auðvitað bara allt sem ég er að hlusta á allt frá einhverju hipp hoppi yfir í elektróníu og gamlan djass og svona bara allt einhvern veginn komið saman í einn hrærigraut

uppi á sviði það sem mér finnst svo merkilegt við tónleika sama hvar maður er í heiminum og ég kemur alt þetta fólk saman og upplifir eitthvað eitt og allir eru að upplifa það sama á sama tíma sem verður aldrei endurtekið og mér finnst þessi hugsun svo rosalega merkileg mér er sama hvort að þetta sé hamingja eða sorg að það eru bara einhver hughrif sem verða til þess að allir skilja hvorn annan í þessu augnabliki og ég held að það sé svona svolítið markmiðið með tónlistinni að færa

nær hvorum öðrum

stórt teymi í kring um svolítið samfélag Ólafs Arnalds ég geri nú stundum grín að því þessa dagana að oft er vinnan mín fólgin í því að finna rétta fólkið í kringum mig frekar en að gera listina sem ég held að bara almennt í list sé rosalega mikilvægur hluti af því að skapa list út af því að þetta er aldrei eins manns verk sérstaklega ekki þegar þetta er komið upp á þennan skala og þá það verður listin að finna fólkið í réttu stöðurnar en jú fyrir utan bara mitt

eins og umboðsskrifstofan og fólk sem er að hjálpa mér dags daglega þá að við séum átján manns ég veit ekki hvað allir gera vinna lögð í til dæmis

fjórir sem eru að ferðast með okkur sem eru bara í

stærsti hluti tónleikanna þegar kemur að þyngd og veseni

það séu einhver tíu tonn af ljósum sem fylgja okkur út um allt

halda áfram í kvikmyndatónlist eða gera svokölluð

að halda áfram að blanda öllu saman ég ætla að halda áfram að blanda öllu saman ég verð að gera það þetta er alltaf sama sagan með mig ég túra

eins og geðsjúklingur í nokkur ár og svo fæ ég leið á því og þá langar mig rosalega mikið að gera kvikmyndatónlist svo geri ég það í eitt ár og

alveg að deyja úr innilokunarkennd hérna í stúdíóinu og verð að fara aftur að túra þannig ég held að það muni bara halda áfram að vera þannig ég kannski byrja að reyna að vinna minna fyllingu og lífshamingju að fást við tónlistina þetta er ekkert auðvelt alltaf ég var að koma heim núna í fyrradag eftir að hafa spilað þrjátíu og fimm tónleika á þrjátíu og átta dögum í þrjátíu og fimm borgum sem er náttúrulega ekki eitthvað sem er

mannlegt eitthvað sem maður á að leggja á sálina eða líkamann sinn að gera

það er ekkert auðvelt en ég myndi ekki skipta því út fyrir neitt annað